E karazana ankajo fantako moa zany da ohatra hoe e semizy, da <hesitation> misy koa gny polo, da avao koa ny maillot, da misy koa ny <hesitation> ohatra zany e maillot moa zany e fampisagnenazy da raha agnano sport zany itegna da ampiasaigny izy ,da misy koa e survetement, izany hoe ireny koa zany refa hoe mafana- ino moa zany magnara gn'andro da ahisy ambonin'e ankajo manifinify gnao izy.